Ту барои ман дӯсти хуб набудӣ. Ту дар лаҳзаҳои душвортаринам маро танҳо гузоштӣ. Ман ҳис мекардам, ки дастгирӣ ва самимият намерасад. Дӯстӣ бояд бар асоси эътимод ва эҳтиром бошад, на манфиат. Ман омӯхтам, ки кай бояд дур шавам ва худро ҳифз кунам.